Ia, kolontsain̈y n'rô Kore disidy àby io zen̈y ny haiko. Irô zen̈y man̈aja tsara lera koa fa misy taôno vôvô ndreky taôno voalohan̈y zen̈y. Tsy mira ny tsika zen̈y, zen̈y kolontsain̈y ndrô azoko honon̈o.